Mʊgɔ nəl mi, <noise> kanga mə swɨle nʊng fulotəm nəl na kumni kwaama a be nən mə a lɔ youlini kumni kwaama a benən mə a lɔ youlini n daləng kum wʊni mi mə tabale n twab. woi na kumni a bei mə swɨle kanga lɔ youli ga yɨla kənkii maa fekali mə nəno. nɔɔli mi ja tikai fulotəm nəl na kumni mə bem a youli nə dʊ kaya fulo pər. gwam nənɔ, nənɔ nɔɔli mi, nənɔ betəlɔmi digɔ kum dikulom nə feka naba jeltəno. A kum wʊni nə yɔle a kan Kwaamani nə you kan kwaaman na kumni a ba yal a kumni nə fa mʊgɔ lɔngi nə ma jəjalən nə saa jangatinɔ nə beta nəbni nə yɨm kin nəbə jiyo nə jou ji nə be ba nə yɨ nə ja jəjalenni kin nə maa gano kin nəbo ji nə maa fulotəm nəl nəbo ji. Nyuwa ləma kumni Kwaama be nən mə a lɔ youlini. Digo ye bə yele kwang kwangi jəjalən nəbə jalei səbɔ nʊng fulotəm nəl na wʊni kwaama be nən mə a lɔ youli ni gəmi.